Nakin toz teknologia porke nayaa nartoz pola ze nzina zipta lugar tzipa yez na nryodna, na re xina' nzir las polad nchalor gabmen na nriodor tij pernaya na nzo rolor ndya thiba thiba nasion thiba thiba lugar tij, jwa'naza nakinet yenna' tekcnologia parake todisnuna tana' pala nzi tana xomod nzi ta'na, tagana par nakin toza' par yolo'na xomod xomod nzi thib ned men, thib ned men thib lad thib ned tzi mas tij gabmen xomod nabnxa', chokuan nchaxa', chokuan nlirzynxa' mbayna cho dis ndodisxa' chokuan- chokuan nli lozoxa' jwa'naza nakinka yena' tecnolgia.